इंग्लिश, मराठी, हिंदी, अग्रिकल्चर एंड फूड सायन्स। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बायोलॉजी एंड लाइफ सायन्स। बिजनेस एंड इकॉनॉमिक्स, केमिस्ट्री, कम्यूनिकेशन। एंड मास मीडिया, कल्चरल एंड एरिया। स्टडीज डेन्टिस्ट्री एंड ओरल सायन्स।